أختار مخترع المصباح الكهربائي اللي هو توماس أديسون، توماس أديسون صراحة أنا في البداية كنت أحسب إن كل اللي سواه في حياته هو اختراع المصباح الكهربائي، لكن لما قريت عنه عرفت إنه ما شاء الله يعني سوى أشياء كثيرة ثانية طور أجهزة كثيرة، زي مثلاً مولدات الطاقة الكهربائية، وكمان كان عنده معمل للأبحاث الصناعية، يعني اكتشفت إن هذا العالم سوى أشياء كثيرة.